Tus chu chu ngjai se kiajai ngjai matse ndimiuts pues ya punje ngjai ngjai ya kua lateje snajul se par matse ya y punje ya ni likiajam madua kimbia pus em kutse maiñ kauk se tumeik kanjet pus lasep ya no ndaduan por ya em kutse y kijit skijiul lasep pus ya rajuik ya l'u ya pus manamat kandaut pus ramat kandaut ya kon xiljiul nim'iñ l'eje ya par matse pus kaunde mapa kujui si mut kujui ya ngjai ngjai l'eje pun xiljiul ripiet ya ra ya ramat buruan ya ya ni pep likiaja mbakje xiljiul nimiñ por ke ya kupa ya ni pep matse y kuande pus kiajai pu bakja y kuande pus kuande kutse lembe lembe mi'ia li'iajaun pu xiljiut pu bakja y pus <noise> kauk lanu'u kupu pu bakja y maiñ kuande kuande mapa pua maiñ ngjai kiajai mas kua lanjau re kute y maiñ ya ngjai, ngjai ya em em ni k'ua ma nakejem em nikjuiñ la nu'u kupu bakja <noise> ne pus mi'ia pus mi'ia de bapa y de matse ngjai ndimiuts pus mi'ia dios ndutsjau mi'ia majau ne ni pep kua manaju'u nan'eje ke nip mbajau pus mi'ia.